Los murgañus gastan la su tararaña palas sus presas entallal, essu de contau, peru tamién pa protegel-si i comunical-si. La tararaña es una estrutura de sea que los murgañus tecin astilu trampa, asperandu que las presas se quein entallás. Tamién gastan la tararaña pal brivaeru sentil i las presas barruntal. Angunus murgañus gastan la tararaña pa quital-si de predaoris i palas sus crías... pos crial. Una maravilla dela naturaleza!